Chún najár dekatuu kuenta ikonutu kuenda kindava'a, hika ñeki kiñavii tuntu kubutuu ñetuu kunaján yee kutuu njuina tandungutu ndakuita tunndugutu ndakuita tuu ohi kutuu, ndaki kundenuu tutu atuu yetin yeti n <hesitation> ngui yee kutuu ndeku andungutu, chinguo kundaga kanduu ndaitu xhikanduu koni tukenga tuu kandii luchí, chikuendi naján onré kanduu ndaitu ndojón chindatuján inivatuu nadakuu ñetuu ndukutu mi'i iin ndukutu ya'a takatuu, ndavatuu kuneta takatu navatu naján onre ndonda ndatuu ndavatujan onré nuu kuenta nuu kueján, ñetuu nduku mi'í ndukutu nuu mi'í nrukutu nanda kada ndatakatu ndavatu kiñunuu takatuu ndavatuu ndondo ndonda'a, nuu kueján ndonda kuenta kutuu ñani yukuu tuján nunda kutu nani chikun nduján vili kundaján ndataka luchi kuu ñetuu ndatakatu meni ndañunu luu chiján chiya'a taka ndakuu ñikiñono bola nduchika ñanuu ndikiñunu chindukan ña'an ndetuu ndikinani tuu.